د آبشار په اړه فکر ما ته د ځواک، ازادۍ، او د احساساتو ازاد جریان راپه یادوي. دا د طبیعت یو شورناک، خو ښکلی حرکت دی لکه د زړه احساسات چې ناڅاپي خو له ښکلا ډک څرګندېږي. آبشار ما ته دا را ښيي چې کله هم فشار زیات شي، باید ځان خوشې کړو، لکه اوبه چې له لوړو صخره‌وو راپریوځي، خو بیا هم ښکلا رامنځته کوي.